Ahey biness sun hinjiray, shimpirre akii qorea fa ama rissa gugurda hagar kool gugurdaa aminen qessan issan dedeera, miil dadeera, afaanen deera, kain bisan kas buet dandee miil sun bissan kas kae, qurtumi sun kasa fudete nyaat, ama irran suni dufe lilla jaben tumiete, bissan kas bue, wonni sun kasa fudetay qurtummisun.